Bueno na ka'anyo ja ku escalera un chi yuán ka jatiún xa'an ya'a suni jina'a kaáyo xinɨ ve'é ka kaántoó in ve'é uu pisú kaáyo xinɨ in yunu eh kayo in jiká ve'é, kaáyo sikɨ in carru, kaáyo in ya'a yu'an kajatiún escalera yuán ku funcion in yunu ka kaányo ka kaányo escalera jin.